हम आजकल देखत बाटी कि तू बहुत जादे जिम जाए लागल बाड़ा। कउनो शरीर वाले प्रतियोगिता का तैयारी करत बाड़ा या फिर असे ही अचानक से शौक बन गइल। अगर तैयारी करात बा ता अच्छा से करिह और इमानदारी के साथ करिह और रोज जिम जा काहे से कि रोज जिम जाए से ही तोहार शरीर बढ़िया आकार लेई। और खान पान का बहुत अच्छा से ख्याल रखिह।